Un bandu de hadas se perdió pal mundu delos umanus, i no sabían cómu golvel pala su tierra mágica. Las hadas, que se mentavan Luna, Aria i Frol, estavan en un sitiu desconocíu, arroeás de torris altas i ruíu de cochis. Las Hadas se sintierun assustaínas i solas, i no sabían qué hazel. Sin embargu, aína descubrierun que los umanus no eran tan destintus a ellas. Los umanus tenían la su propia mágica, comu la música, l'arti i la risa. Luna, qu'era una hada de luna, se clissó cona lus delas estrellas i prencipió a estudial l'astronomía umana. Aria, qu'era una hada d'airi, s'enqueró del son dela música umana i prencipió a tocal la frauta. I Frol, qu'era una hada delas froris, s'endedicó a cautival tolas froris que púu.